स्टेपलर है, असो भी आ वाज कि अपना <noise> असो कागय के नग भिखळा कर देवाना नहीं, और तीन जाएँ सराप, ये एक तीन यहाँ कर जाएँ, एक यहाँ कर जाएँ। फिर वो काम अपना से सूतले ने निकाले, तो कास कही रहे वो तीने कागय के बंदी जाएं। वो <hesitation> कास कही रहे कि तीने कागय के बंदी जाएं। ज्यादा अपने को मालूम नी है।